Vii seeh eläs tõtõstõ kõgõ rohkõmb kallu. A sääl eläs ka vaalu ja delfiine, kedä mino teedäq nimetedäs imetäjides. A väega miildüs ujjoq viil näütüses pingviinele.